<hesitation> Biby tegna atahôrako zao e, bibilava e, de <hesitation> avake koa scorpion, <hesitation> mahatonga zaho matahotro bibilava zao e, na za vao mahita agnazy de efa tsy tiako, tonga de mihoron-koditra be zaho vao mahita agnanjy sady izy le mikisakisaky amy tany le izy lava be le mitsibilobiloky karaha tsy aiko igny, de fa mampatahotro zaho sahady mahita agnanjy, de <hesitation> ankotra- ny manatonga zaho matahotry scorpion ndraiky e, a scorpion manko, misy poison ay de raha ôhatra hoe kô voakaikitr'igny antegna na koa voarangony e de possible hoe marary na maty.